لعبتي المفضلة هي كرة الجدم، فهي لعبة مليانة بالحماس، والتحدي، أحب ألعبها مع صديجاتي، ونستمتع بالمنافسة، والضحك، كمان كرة الجدم تحس إن اللياجة البدنية تخلي الجلب ينبض بسرعة، كل مباراة تكون بمثابة مغامرة جديدة.